<hesitation> ma-ma kabu kabu nggɨ nə'əgən, lənə nggomnatii ndana gə. Hɨn mɨ gə təzə mɨɗfəngmaashi mbɨɗo gbək hɨn ka gə lənə nggomnati, ka haa nəə ndana lənə boo lekoɗi haunən gən ka haa nə'ə kɨramɨn mwachi bariye nə'ə nji ndaa <hesitation> ɓilla ndagəkin. To, gatə hinə mɨ nda mɨ luwo kala mwachi ɓarin kaɓwa kaɓwa. Amma maa nə'ə buɗi luukɨn-lu <hesitation> luwainə a kɨrə <hesitation> doka hɨchi nii doa nggɨ lənə nggomnati. Achi mɨ karaduu mɨsə'əv bɨrəməchi ka lənən, achi tɨmɨndə waa pɨraduu <hesitation> kobo ligɨɗən, ko achi <hesitation> mɨ ɨya ɓwagu a hə'ə, to mahyaa lənəunəngənkɨn nii ndaamɨna mahyaa lənəunəngənkɨn nii ndana lənə. To, amma gwaani nə'ə, hɨn mɨ bandɨ lənəunəngəkɨn bisa.

Hɨpo hɨa amma musamman sə hiɗa ələ gachi mbii hudgɨchi mbiin mbii hanən. A ndaa mɨndəa ga nə'ə gamɨn dɨ siminte nə'ə bonengə gbayanən mɨ buɗə amma nəə dzaamɨna tɨlə goən a hanə səgən, hɨmina po'a kɨtsa go'ənə ngga, to ndundɨngən ta gbayangən, waa buɗə ma nə'ə <hesitation> hanamɨn dɨ siminte nə'ə sosawa nənyi ka ɓariye hudə gə mahyaa lənəunəngərikɨn, makina gə nggɨ hanən, a ndackina gə nə'ə hanamɨn dɨ. <hesitation> siminte ndama gbayangən mɨ buɗə. Mannə tsu mbətəchi nggɨ siminte maa mɨ buɗə amma yimnagh nggɨ hanəə nə'ə tɨpəh ja'an gaa hɨtcha mbɨtə amma nggɨ nə'ə hanamɨn dɨ siminte sari, ga sai a dzɨ, dɨ zu'udɨ mbiin zuudɨ mbiin ko lumo gbək tɨchi mbo'ə lumo gbək ma'a. Ko bəchi gbək hiya zuudɨ mbii, bəchi gbək hiya zuudɨ mbi in. Achi ta akii mbiinə achi hɨchi mɨ gə rɨɗin hiya ja'an hɨkina dzə'ə ka mbətəkɨn. To kuma shiɓwan achi tii waa vəkin a kɨrə akɨrə a kɨrə sa e kɨə nə'ə də'ə hiya vəkin sai hiya jaan ɨsɨɓwadɨgɨ kin nggɨ nye tətin a di gəkin. So sawanenyi ceni hiya ələ maa tsama digən kam hɨchi nii nji <hesitation> kadzangngəkɨngən kam. ələu maa tsama di sən a ndaa fukəənga ka gəkɨn akii səgən ko kuma hiya fa ndɨɗa ɓari ka monkɨn a'a hə'ə gamɨn, a hə'ə gamɨn a hə'ə gamɨn. A ndaa fukə ənga ka gəchi akii. Ələu maa tsama digən hɨcha ɓiu digən. Ka biumɨn nde hiɗə nəə mbaiya gɨran ko ne hiɗə haa ndɨrdɨn hgaa, to hii mɨ mobə'ə dɨ mɨ kpa'a nɨtɨn. Hɨchi nii sawanənyi ka bəriye nə'ə huɗa gə irri mahyaa lənə gɨra ko kuma wuza wurfi. To hɨchi nii səə mbagana monkɨn nggɨ nə'əgən.